<hesitation> irô jemby àby io ndraiky, izy zen̈y kôa fa kapokapoena in̈y man̈aboaka feo edy. Karà zen̈y mampiasa tàn̈ana zen̈y mikapokapoka izy.